Cate owi' este npreparatzäkpatä mojtupä nkojtapyatä koya', cebolla, cilantro, y ka y este cilantro y kana, todo mojtupä y niwi, todo mojtupä y ya todo revuelto nkä'spatä aneji'k.